Fômba fampiasana stilô àby io zen̈y aminakà anoratana edy ai <laughs> zen̈y edy ten̈a asan̈any vôlohany. Izy zen̈y afaka anoratana raha n̈ay amy ny taratasy nay-ndray amy ny lamba. Avô fiasan̈y stilô koa zen̈y mety hitrasena raha koa zen̈y.